E merr kalin për hekurosje, ja qet ni çarshaf t'pastërt përmi, mandej i qet pantollat aty edhe i stërpikë pak me ujë ose me sprej uji. Ja rregullon temperaturën hekurit edhe fillon me hekurosë me lëvizje të ngadalta për mos me i djegë pantollat. Fillon prej pjesës së brendshme t'pantollave edhe ja hekë rrudhat tu e lëvizë hekurin prej naltë poshtë.